<noise> Gny biby mpihaza amignaly haiko izao da gn Fosa. Mazava gny masony, lava gny hohony, lava gn ny nifiny. Lafa mahazo biby haniny amin'izao i da <noise> maty soa, <noise> da tena <noise> hoaniny amin'izao.